Ma ko se aja aiporu ma jaeko Museo, Museo pe jokope se jae opaete mbae aesa va reta va, jare ayemomaendua va reta, kirai ko yandeɨpɨ reta yogueru, yogueru va, esa jae ko jokua oesauka yandeve kua yaja yave ñamae japɨpe rupi opaete ombou yanemombaendua kirai rako, kurai rako yaiko yandepɨ arakae va reta ndie.